Tekia ni thi xra nch'i thikin ni thi yon a ku o ng'e thi rugekin ni la ntsa jin ni la jngu, yu, ni, nu, nꞌon, jon yatu, jni, na, the, thejngu, ch'e, thjon, thjon 'on, thjon jngu, thjon yu, thjon yu, thjon nu, thjon n'on, kan, kanthe, kanthe jngu, kanthe yu, ka nthe, kanthe ni, kanthe jon, kanthe jon la on la jni la.